וויזוי מ'וואשט די הענט די ריכטיגע וועג. <hesitation> מ'לייגט ארויף זייף- <noise> קודם קען מען מאכן נאס די הענט אז די זייף זאל קענען זיך גוט אפוו- <hesitation> גליטשן- ארומגליטשן, מ'לייגט ארויף זייף אויף די הענט און מ'רייבט עס זייער גוט פאר א האלבע מונוט אדער אפילו מער, און נאכדעם וואשט מען עס אפ אין- מיט וואסער ביז אלע זייף קומען אראפ, און מ'טריקנט עס אויס.